اليابان عبارة عن جزر ومن قديم الزمن ناس اليابان بيعتمدوا على صيد السمك وبيقى شيء أساسي في أكلهم وما هو براهو أغلب حاجات البحر حتى الأعشاب البحرية بتلقاها في أكلهم وطبعاً الروز عندهم شيء أساسي وتقريباً بيخش في كل الوجبات بتاعتهم وطبعاً زيهم زي باقي الناس دخلت عليهم أكلات من باقي العالم لكن ادوها صفات الأكل الياباني وخلوها بتشبههم واهم ميزه في أكلهم إنو خفيف ما بيحبوا الأكل الدسم والتقيل وما بيستعملوا زيت ولا الدهن كتير